Lo que es la la telaraña que nkib'an usar taqee' la om reh kib'an utilizar reh wula mood nikikapaam ki'laa lo que es kisuuq' la kisuuq' que keh kiwii' chi paam reh wula mood nkib'an crear más suuq' reh wula mood kiwa' keh porque nkib'an más nim nim nim kisuuq' re' re' kik'ux keh reh wula mood nkinam forma lo que es la alimentación keh keh.